Do të përfshija një aparat fotografik për të kapur momentet, një udhëzues turistik të Francës, dhe një fjalor italisht-frëngjisht për të më ndihmuar në komunikim. Do të merrja me vete edhe një çadër, për shkak të klimës së ndryshueshme.